Iu quannu fazzu la pizza 'n casa, comu prima cosa mpastu la farina e la lassu dui - tri uri a levitari. Dopu di stu tempu la tagghiu e fazzu tozzi chiù nicareddi in basi a quantu granni vogghiu fari li pizzi, e li lassu levitari pi una - dui uri pi poi nchianiari la pizza e mèttiri lu cundimentu. Dopu si nfurna pi un cincu minuti nni lu furnu già càudu. Na vota nisciuta la pizza di lu furnu, si tagghia e si mancia.